Ny loko maitso indray a, dia ohatran'ny hoe manana fanantenana izany foana ianao, velombelom-bolo izany foana rehefa mahita loko maitsomaitso, dia ny tonga ao an-tsaiko voalohany a, ny sainam-pirenenanay a misy maitsomaitso